Buuwilli kam no mbuuwirta tuundi kanjum woni, taa takkiiɗi a hawtiɗi e leydi, sey ɗi ndibbo tuundi ndin, <hesitation> ɗi moftandi wigeere go, tuundi sankitindi ɗi moftandi wigeere ngo, ammboto ɗi moftindi sey ɗum wara ɗum naftira e adirgel ɗum ada ɗum rufa.